Pun eh jian, pun eh sat. Yeng peh pun eh sukat tai miper amik supaya amik jadi jian, supaya amik jadi mojam. Yeng peh pun pengejian, yeng peh pun pengesat neh.

Ramlee ireh pebakeh ineh, Mr Bean ineh, ireh ineh yah jian..ireh yah koluk tan kik tong tv,jian seritak jian tan kik, koluk akouk menat

Dalem kojam kik, yah keroja dalem sekulah ineh..yan neh royong, ireh manouk bunga, manouk berosih kawasan ,berosi um keliling ineh..ineh kojam kik..

Urip jian ngan anaq, ngan rodu, hal yah koluk kik yah um murip tong lamin yah jian, murip ngan rodu ngan anaq yah jian, yeng pun um sat, yeng pun maneuk ineuk-ineuk. Ineh yah koluk kik dalem urip kik.

Dan langit marung ineh, langit jian neh, langit mang, langit tagak, yeng eh terk, yeng eh nonep, mauk eh marung, mauk eh jian tan ulouk..

Amik tei la apabila ireh tobai amik, kelunan boken apabila pun ireh tobai amik, amik tei lah. Samaada pun ireh alek atau yeng pun. Amik tei. Ineh tuek. Amik tei melakau gem ke, ayuk kerita ke, amik tei mouk yah tong piak rah.

Jian yeng pun pengesat neh Jian langit itouk. Ulouk pojah, ulouk petobang, petipun, ineh pegejian langit itouk.

ijin ineh sajak ulouk bosau, sajak ulouk yeng makang, kerna neh barang ineh, bareng ulouk manouk bareng ulouk suai eh..sajak ulouk modai, konak yah ijin ineh kerna pinek masem pinek yah yeng kojam ulouk dalem neh

Sebab amik yeng barang boken yah sukat amik murip, kaan, mabui, payau, betolu. Pongah ineh, laker yah sukat penitah, yah sukat nanouk amik manouk borat, manouk bukui. Ineh yah sukat nouk amik, yah sukat kedageng amik. Ineh.

lagu, lagu..lagu lagu yah konak towk lagu..inouk ngaran neh, erei..dangdut lah, lagu yah sau sau ineh koluk keninik amik dalem ..bareng akouk inouk bi gaya ngaran lagu ineh tapik ulouk koluk ngeninik lagu sau

Ulouk modai dei terk, ulouk modai dei bawuih. Kalau ulouk nat langit nonep, kalau ulouk nat langit morem. Sajak ulouk tusah, sajak ulouk bosau. Dalem ulouk somah-somah peh, sajak ulouk bosau.

Masing masing lah leterk ireh. Pun yah tun jin kayouk, tun tong be'ek. Pun yah menanem, pun yah. Pun yah um tai keleterk kek, mongen malat kek, mongen penat keh. Masem masem lah leterk yah jiak. Yah paling jiak anah amik sau yah tun, yah tai menanem, tai tong doteg.

Pun...ireh koluk petonak..konak piak amik ponan, pun peh yah koluk alek piak..ivan, pun peh yah koluk alek piak kayan..pun yah koluk alek piak konyah..ineh lah pengejian neh tong sekulah amik..

Menyuk lah, menyuk tai sekulah, nebarek, menyuk tai sekulah, menyuk amai yeng tai sekulah sebab..sekulah itouk urip ulouk, um dalem pengurip ulouk, yah paling ayuk ulouk murip adalah sekulah..

Akouk menawai, akouk mujen. Kuk yeng pun ireh bakeh, ireh kelunan kik pojah ngan kik. Dalem kik manouk lete'erk, dalem kik manouk ukuk kik sedirik ; sajak akouk menawai sajak akouk mujen.

Pengejian neh, dan eh sogit, dan pun nong. Kalau ne mongen tanak, mangen yah sat, sajak ulouk muik, sajak pogeng ulouk musuk ujuk ulouk. Supa- Ayuk ne jian.

Yeng pun konep boken, pabila neh jian, amik mipet, amik metonak..amik jian konep..tinen tamen pun jian konep menat neh, jian..keh lah bagik amik ponan, yeng pun boken jin ineh.

Yeng akouk mojam piak ineh, konak piak ineh, akouk yeng mojam..sumak akouk, yeng pun tong konep kik, tong piken kik piah ineh.jah ineh..akouk yeng peroti inouk piak ineh

Pun ireh jau sau tonak amik alek uvut, tonak amik paleuk, tonak amik alek kayeuk, tonak amik tai menimeq, tonak amik ngejalak, tonak amik maneuk aroq, maneuk bek.

Pun yah man, pun yah tusah, sat bagik amik..amik tai palouk, amik tai menimerk, tai melakau, ineh sajak man ineh..tajak yeng jian ineh..ineh pengesat neh

Yeng pun pengoluk kik, akouk meriyet, akouk jian konep dukuk barang ineh jian, dukuk neh yeng pun pernah keh keh jin tinen tamen kik tapik akouk koluk nat, koluk pengejian dukuk neh bareng eh jian, dukuk meh jian menat, dukuk neh menyalau akouk..

Serintak Naruto serintak power ranger serintak ultramen bin yah jiak-jiak lah

jian neh akouk tai musit ,tai melakau tai menat, tai mapun ireh padik ireh kelunan keik ,ineh jian jin akouk mukuk tong tilung menyingen tong tilung, sajak sobok, sajak sat yeng jian rasa

Yah peronah narak tinen, tamen, ukun, topun amik angan amik, yah paling jau tong daleh amik iteuk temonu, kelio ineh yah paling jau. Yah aung payau. Ineh yah paling jau.

le'terk koluk kik amik tai main bon, avik amik tai melakau, tai tiwet, tai menimek, tai mengasouk, ineh, jian..

Pun, yah jian pun monak penolong ngan amik. Siget-siget lah, sebab ireh mauk use mau batung yah jadi notik ireh laja. Keh. Pun yah menolong, pun yah jian, pun yah yeng jian. Keh ate neh peritah ngan amik.

Mouk baleng ineh, sajak langit yah jiak. Eh juk tek, eh morem. Mau amik nat.

Tebarek tinen kik, abin neh buak akuek pojah ngan keluan yah eh sat-sat avuk yah bi manouk um salak.

Adui amik Ponan, kalau amik posot, menyalau piken amik, mengovot. Pongah ineh, pesinui. Dalem piak amik Ponan, inouk- pesinui ineh lah. Posot, inouk kek nanouk amik, payeg. Ineh salau amik dan amik posot.

bup, pisen, tabang, sangep. Inouk inouk lah. Pinek yah barang lobuk yah manouk akouk mojam-

pun pengejian neh..[um] kalau amik pejuan malat, kalau amik pejuan bukui, pejuan, dek, pejuan mabui.. ineh pengejian neh amik alek sen..

Yeng pun keroja sekulah man bagik akouk..semua jiak, murah..yeng pun yah bat..yeng pun pane, yeng pun inouk inouk lah..

Talan-talan seritak yah koluk tan amik, tapik langit paling- langit iteuk yah jian, yah koluk amik menat, seritak tong tivi tolouk, yah rongah, yah seritak yah jian jin awang daleh supaya amik mojam eh lak iteuk.

Owk, yeng toh mojam konak eh pengejian neh, konak eh Murip ulouk jian, pengojam neh siget langit ineh.

Tenonak amik jiak jiak ngan ireh bakeh amik yah jin juk. Ireh bakeh amik kayan kek, badeng kek, konyah, ivan.

Ineh biasa, kalau neh digi butang jah duah tolouk pongah..pongah nouk kik, masek kredit tong pon..yah kojam kik..ineh cara neh kojam kik..yeng pun boken jin ineh ..

Kolong amik ; asouk, deg, miaw, modog. Inouk, pinek pinek lah kolong amik. Juit, kolong amik abin mabui.

Akouk juk kolouk manouk arok, manouk umek, koluk pedageng, kolukmosak. Ineh adui yah jian.

Menat aap tong daleh kik putik. Yeng pun eh marung, yeng pun eh baler. Yah kojam kik dalem urip kik, kelobik kik murip ngan tinen ngan tamen kik, aap saput putik. yeng pun eh padeng yeng pun eh marung yeng pun eh baler.

Amik pebarak ngan bakeh bila tot jin keroja, sajak amik pebarak. Keh adet amik.

Yeng kalek pun adui yah sukat, yah pongah nanouk kik. dey itouk kan umon kik sig ngan neh kek larui yeng sukat padui.

Yeng pun boken, dan neh atah amik sau, lengodoh piak amik..yah gawai nouk bengosak ivan erey, ineh tuerk yah kojam kik..ramey yah napun kik ngan tinen ngan tamen kik..ngan anag kik..pengawu itouk, akouk pun anag..ineh tuerk yah kojam kik..jah krismas ineh tuerk..

Akouk koluk nat boteg putik, um marung, bilep.

amik pengawu iteuk...jian, senang amik karna amik sukat pani, sukat ayuk pon. Ineh pengejian amik pengawu iteuk.

Barang barang yah sukat miper amik, yan ijin mopuk, ijin beladak, avik neh kerita ayuk amik tai mapun- ayuk amik tai rauk.

Yeng pun akouk peronah manouk, tosog leterk lobuk. Yeng peronah lah. Dalem urip kik, yeng peronah, anh lobuk ineh, yeng pun peronah akouk manouk tosog leterk yah nanouk lobuk. Akouk yeng mojam.

Amik sukong padik amik semoga lebih ngejib sekulah ayuk masa depan au.

Pinek nan tobouk kinan amik, pun yah tobouk jolai, pun yan tobouk....ureuk, tobouk....aruk. Ineh.

Masa amik yeng pun berk, yeng pun usen biseng, gulak..keh amik petaget alek berk sigeg langit.. dan masa yeng pun berk..keh amik itouk..

Dalem urip kik yeng pernah akuek koluk porup kayuk yah kojah tan kik pegau ituek yang biasa-biasalah koluk kayuk yah biasalah yang pogeng tan kik mojam eh jiak mojam eh sat mojam yah pegau tan maten kik yeng pun

Penganouk amik bayan, dan neh kelunan amik, dan ayuk sumak.. um keliwah barang tuerk..

Pun akouk juk pekalai juk manouk, jah duah liwet..akouk juk pekalai, akouk juk motit supaya.. ayuk kik jiak mejam, jiak malai..

Le'terk koluk kik, le'terk..le'terk jiak le'terk amik kuman keh..ineuk..amik malak keh..amik kelonyat..inouk amik..pun rame' amik..

Pinek nan nan ngaran kenyuai sitouk. Pun yah belasung, ineh yah kojam kik.

Adui yah koluk kik, miper tamen tinen kik abin avik neh topun kik, avik neh kelunan kik yah eh juk, yah sat.

Jah itouk akouk yeng mojam. Bayan inouk yah lomah duman itouk, penganouk bayan lomah duman. Dekuk akouk yeng peronah manouk yah konak tog itouk. Yah bayan lomah duman itouk akouk yeng peronah lah. Yeng akouk manouk itouk.

Yeng pun tateg amik joker jin lamin. Joh amik nouk terk.

pun topun kik mojam menyapik, abin mojam sagak, tong umerk amik ineh..avik akouk